Alura i vantagi d'ese famus l'e chë l'as bien tanti soldi e chë tüte le persun-e a të völu salüté, alura al e bel esi famus, ma gli svantage l'e chë t'las papì üna vita privata përché cant s'es ën gir tüti volu venì da ti